विशाल श्रोतागण के सामने प्रस्तुति देना थोड़ो तो भोत चुनौतिपूर्ण हो सकत हेगो। लकिन कछु तुम आसान तरीकन को अपना लेओ तो ये भी भोत आसान हुए जईगो। कय से एमा भी सबसे पहिले तमे आत्मविश्वास होवो भोत जरूरी हेगो। अपने जो भी तैयारी करी हेगी सामग्री की ऊको गहन अध्ययन करलो। शरीर की भाषा पे बहुत ध्यान देओ। जैसो कि अखन मा आँखें डाल कर बात करो। और जो भी श्रोते हैं न, उनसे संपर्क बनाओ। ऐसो नई कि तुमने, अपनी बात बोल लाई और बस खतम। उनने भी बात करो, उन ते बात करो, उनकी को सुनो और अपनी सुनाओ। थोड़ो सो बीच बीच मा उनमे जुड़ान के लाने हसी मजाक की कहानी भी शुरू कर सकत हो बीच बीच मा जोड़े सको। उनके बारे में भी जान सको थोड़ो सो तो उन्हें भी अच्छा लगेगो। और आखिरि मा अपनी प्रस्तुति के दौरान कोई सवाल भी पूछो जाए अगर तुमसे तो भोत ध्यान से ऊको जबाव देओ। और अच्छे से उन्हें सुनो और अपनी बात को सुनाओ। और ऐसो नई कि तुम जल्दी जल्दी सब बोल गए आराम से रुक रुक के अपनी बात का धीरे धीरे बोलो। तकि तुम्हें भी बोलन मा सोचन के लाए समय मिल जाए। और सामने बालो भी त़ुमायी बात को भोत आसानी से सुन के समझ साके।